A mi a m'pias pi fe 'na spasgiada, a m'pias pa curi e a m'pias andé ënt le muntagne a spasegé